Nguaxhoxininá xa'á, ihó nayivii kidangua nguili nrá, tión xanúu naxaku nayunú chendé na xa iin xa té ku kuitá kida nguilá ndá u uu no oni, yunú kandanió xana kú na nanixa'á, kanguacha nraxhi kadanguaxa naxachi, xadahuaxa un chikuada no kani no nriká ho kano ho kuxhi te nraxhikuaxa ihá té ñoo xaku kuita da'á naku, kuketa ta kadanguaxa nixate kando dan dukana kuné nii un kundano ko xa'á dani no ku nuú, hé ku kuitá nayivii ñoo kanatonxa xanaké nguili té nandó nguili, dada kuketa xa'á kidiko xa ho kuandioxhá.